Limenyi lya hango ni limenyi litinyu, shijira la vana vavula nevatsia, vavilwanyi vana vaveranga shindu mba, vana variza kurihnya irwanyi weneyo, miinzi chivulayo yavanyakurungwa kunyanye kurivuzwa ndina kunyolanga za vatingu sana lwakumenyanga muhango heru hanu, shichira kurinakarimi katiti, na karimi kenako kakueza kihuria tuwe, mulimi kuvula vikuria maa karizaa murinyakana, kumenga muringakana, kumenyanga namajirani geru hanu, ngunzaku namajirani, nziaku mmajirani kumolomaku navo, navo vizaaku awanje hana kumoromaku navo, menya limenya lilirilai kushinyaku namajirani, kukoraku zigasi zyeru, kuchenderenukhu, kumenyanga vulai navo, na nzizanga mrivugana ridiku lilirukana lyakuduka jumapili anzia murivuriana, kuvugana rivugana, lwa ndulaiweneo ningalukanga hango andikala vuzwa hango, maisha nimatingu menyazaa murinyakana menya mvutingu kusala nyasaye akhonye niva nyalakunyolaku mivembe, asandize nyasaye mbole sande nyasaye urie muno. Menyanga mlimenga lirai nikhali nivaga, nindukha vindu vyanye hango hanju hana kuri mundu avaya vindu vyevye kuri zingokoo, nyola vana vajimiree vahiri, vana vavarende vanje khunyola khari nivudingu, khari mbura shandumimranga maisha gavere matingu, limenya livere litingu, khari ngorere nyara kukhola ndina tawe, nikari sala nyasaye ambe vyanza yaha maisha ganje gakarukane gavekha malai nyasaye akhonye.